दुनिया मा चाहे जानवर च य इंसान च सबमा यु च की अपन अगन्य-अगन्य अपनी पीढ़ी थय ज्ञान पहचॉन रहन्द जब इंसांन पहुंचउंड त जानवरों मा भी सब गुण च कीलय की जानवर भी एन हुँदा जु भी अगनय पीढ़ी हुन्दा अपण मा बाप से सिखन च और आगे आगे वो ज्ञान पहुचंद च|